Kechirimlilik inson hayotida katta ahamiyatga ega, chunki bu ichki tinchlik va munosabatlarning yaxshilanishiga yordam beradi. G‘azab va stressdan ozod bo‘lish kechirish orqali sodir bo‘ladi, bu esa baxtni oshiradi.